Haala despaya kam, neɗɗo nana koo ko maaji, neɗɗo nana pat to duuniya ɗo, ko waɗi pat, ko waawi pat, ko anndi pat, ɗum dilli ɗum maaga komi, ɗum dilli to banza.